انګېزه د تصمیم نیونې بنسټیز محرک دی، ځکه چې دا موږ ته هدف او جهت راکوي. کله چې انګېزه لوړه وي، انسان جرئت، هوډ او ثبات لري. بې‌انګېزې خلک اکثراً شکمن وي او پرېکړې ته نه رسیږي. نو ښه انګېزه نه یوازې تصمیم نیونه اسانه کوي، بلکې د عملي کولو ځواک هم ورسره مل وي.